Kam pasur gjithsej pesë kafshë shtëpiake: dy qen, një breshkë, një papagall e një mace. Çdo kafshë ka pasur një vend të veçantë ndë zemrën time e secili prej tyre ka kontribuar për ta bërë jetën time më të ngjyrosur e më argëtuese.